Za malôha amboa tiàtiàko lavitra toy izay piso satria amboa afaka misaoma miaraka am'tegna an-tegna misy tany imboagna igny afaka magnaraka an-tegna izy, avy ake surtout kaofa aligny regny igny na tsisy gardien ho ampin-tegna igny izy afaka magnano sécurité an-tegna.